A yaa me̱cce̱l te̱ti̱me̱ ko̱nu̱n ko̱ Yamba ndo̱r te̱ti̱me̱ do̱r te̱ti̱me̱ mu̱u̱ti̱n di̱re̱ fiidi Yamba mmu̱u̱ di̱re̱ fiidi ko̱ nyi̱m nyi̱m tu̱u̱ shi̱ maashi̱ e̱. Ndo̱ro̱ di̱re̱ fiidi so̱ di̱re̱ fi̱di̱ yi na shi̱ yi na shi̱ shii maa ƴi̱ru̱mbu̱ shii maa kale̱ shiye shii nyu̱wo̱ li̱mda lo̱b shi̱ na yi̱karti̱n di̱re̱ fiidi. Yamba ndo̱ro̱ bu̱ di̱re̱ fiidi do̱r shi̱ di̱b shi̱ nang ti̱ye̱r di̱re̱ fi̱di̱ ko̱ yaa me̱cce̱ a te̱ti̱me̱ cekkel fi̱m e̱ tu̱u̱ kwange̱ lo̱b we̱ na ko̱du̱ da kar yaa me̱ccel te̱ti̱me̱ di̱re̱ yang maashi̱ e̱ mu̱ kuna a bwi̱ye̱ yang duurum nwe̱ na ko̱du̱ da be̱ di̱re̱ yang li̱ye̱ki̱n e̱. Fo̱no̱ Yamba do̱ro̱ yaa me̱cce̱l di̱re̱ fiidi Yamba do̱ro̱ yo̱o̱ fi̱m e̱ kwangshi̱n na so̱ ti̱ng kwang bu̱ di̱ ti̱ng Yamba do̱ro̱ bu̱ di̱re̱ fiidi lo̱b di̱re̱ fiidi we̱ na kwandi̱bu̱le̱l she̱. Di̱re̱ fiidi ko̱ ni̱bi̱ kuwosho di̱re̱ fiidi kwangshi̱n te̱ndu̱m ne̱ Yamba te̱ndi̱ de̱ a kar tu̱u̱ Yamba mmaa a te̱ti̱me̱ ko̱ kar re̱ Yamba te̱ndɪ di̱re̱ fiidi so̱ shi̱ yang yim war. Atti̱n Yamba mmu̱u̱ di̱re̱ fi̱di̱ mmu̱u̱wo nangshi̱ mmu̱u̱wo̱ cero di̱ shi̱ nyi̱ye̱ti̱n fi̱m nyi̱ye̱ti̱n fi̱m e̱, ko̱du̱ a tacci̱ki̱n Yamba ntacci̱ mmaa di̱re̱ a ko̱du̱ we̱re̱ ko̱du̱ dang e̱ Yamba mmu̱u̱ we̱ di̱re̱ yo̱o̱ yo̱o̱ fi̱m ne̱ di̱re̱ sho̱mji̱ yọo̱ yo̱o̱ daam ne̱ di̱re̱ sho̱mji̱ ni̱bi̱ wani̱ maa mi̱le̱ won ni̱bi̱ wani̱ maa wo̱n rab, ni̱bi̱ wani̱ maa mi̱le̱ bi̱nɪ diin, ti̱bshe̱ bini rab sho̱mdi̱l daam ne̱ di̱re̱ nai̱, sho̱mdi̱l mi̱le̱l di̱re̱ nai̱ Yamba mmaawe̱ de̱ fo̱no̱ dadki̱n ne̱ di̱re̱ be̱ di̱re̱ dad de̱ bwangki̱n yaa me̱cce̱l di̱re̱ na Yamba bwang faa karaki̱n Yamba mo̱rtu̱ke̱l yo̱o̱ti̱ke̱l yiki we̱l daam ne̱ di̱re̱ we̱l mi̱le̱ kar yang maashi̱ a te̱ti̱me̱ nyo̱o̱ shi̱ bi̱yo̱ko̱ be̱e̱le̱ na di̱ maa nai̱ ko̱ a daam te̱ti̱me̱ di̱ di̱re̱ maa mi̱le̱ won ka di̱re̱ maa mi̱le̱ na maa nai̱ di̱ ka koom farfada ka maa nai̱ koom tirkamo ti̱bshe̱ koom koom bu̱rbe̱e̱n ti̱bshe̱ koom burkuun kar wo̱ro̱ dadki̱n ne̱ bwe̱l di̱re̱ fiidi be̱e̱to̱ nang wo̱ro̱. Yaa me̱cce̱l bwe̱l di̱re̱ fiidi kwangshi̱n kar du̱ro̱ nli̱ye̱ li̱ye̱ de̱ bwang ke̱e̱bi̱ tu̱u̱ kwange̱ a sang ni̱bi̱. ni̱bi̱ yang cii shi̱ ke̱ bu lo̱b ni̱bi̱ yang bu̱n shi̱ so̱ wani̱ mangke̱ wani̱ mangke̱ ni̱bi̱ yang ku̱u̱ra shi̱ yaa me̱cce̱l she̱ wani̱ mmaa tu̱u̱ kwange̱ wani̱ mmaa bu̱ tu̱u̱ kwange̱ ni̱bi̱ yang ku̱u̱ra shi̱ ni̱bi̱ yang ku̱u̱ra shi̱ be̱e̱bi̱l she̱ yang cii shi̱ nu̱ba lo̱o̱ she̱ yang cii shi̱ nu̱ba bwangti̱nge̱ bwangti̱nge̱ fang bi̱li̱ng de̱ yang cii shi̱. Atti̱n shii dokum bu̱tti̱n fo̱no̱ kuwokin ne̱ Yamba di̱ kwang di̱ de fi̱m ne̱ fanshe̱ a ko̱du̱ yaa me̱cce̱ di̱ kuwo ko̱du̱ shi̱ yo̱o̱ de̱ shi̱ de fi̱m she̱ kar du̱ro̱ fe̱ri̱ngki̱n a te̱ti̱me̱ ko̱ na we̱ yaa me̱cce̱ we̱ cek fi̱m di̱ ka daam a fii daam ne̱ nu̱bu̱ ko̱lu̱ngbu̱ ka fii sobkin ka fe̱ mfaa dure she̱ di̱ na we̱ na fi̱m di̱ kwangshi̱n sang Yamba. Atti̱n di̱ kwang Yamba kuwo yaa me̱cce̱ di̱re̱ fiidi yaa diin na shi̱ di̱ bi̱li̱ng di̱re̱ fiidi a kam tu̱u̱ Yamba mmaa kar re̱ Yamba yo̱k bi̱li̱ngshi̱ di̱re̱ fiidi, Yamba kungkel di̱re̱ fiidi kungkel di̱re̱ fiidi yo̱o̱ti̱n wu̱ri̱l she̱ a kam ne̱ di̱re̱ fiidi so̱ di̱re̱ fiidi maa yim na shi̱. Di̱ shii nyu̱wo̱ li̱mdal yim ne̱ te̱ti̱me̱ <hesitation> yim ne̱ te̱ti̱me̱ nyu̱ku̱ be̱ shi̱ nyal yaa fere tu̱ri̱ yaa yi war re̱ we̱ ke̱ri̱ng di̱re̱ fiidi we̱ ke̱ri̱ng lo̱o̱ na tu̱m ko̱nu̱n na mu̱ cer na cicco di̱ ka mu̱ yaa bo̱o̱re̱ di̱ ka mu̱ yaa fii sobkin di̱ ka kamki̱n di̱ mu̱ kuwo Yamba ke̱ri̱ngni̱n mu̱ kwii she̱l kwiikin di̱ mu̱ we̱ yaa mu̱ yaa mu̱ yaa Yamba ke̱ri̱ngni̱n, ti̱b ni̱bi̱ we̱ yang di̱ daddi̱ki̱n nyu̱wo̱ bo̱ko̱ ti̱b ni̱bi̱ yaa li̱ye̱ki̱n. Fo̱no̱ kar du̱ro̱ nli̱ye̱ ko̱du̱ she̱ mmaa de̱ du̱ro̱ ko̱du̱ she̱ maa bu̱ we̱ ka dadda di̱ ni̱bi̱ yang yaati̱ shi̱ a lo̱o̱ yin yang fi̱m du̱ro̱ ko̱du̱ she̱ maa de̱ ka daam a fii daam di̱ yang li̱ye̱ki̱n. Na ko̱du̱ fi̱m ko̱ di̱ ncer di̱ di̱ bwang ti̱ye̱ bu̱ti̱ ko̱nu̱n mbwang mangke̱ na tu̱u̱ kwange̱ a mu̱n shi̱n mbwang ke̱e̱bi̱ tu̱u̱ kwange̱ mbwang di̱ kara. Fo̱no̱ na ko̱du̱ ti̱ye̱ bu̱ti̱ ko̱nu̱n na fi̱m we̱ di̱ ti̱ye̱ bu̱ti̱ we̱ yaaki̱n tu̱u̱m we̱ sa sho̱o̱re̱ a bu̱lle̱ di̱re̱ mwi̱ye̱ we̱ sa sho̱o̱re̱ bu̱lle̱ di̱re̱ di̱re̱ we̱ daku̱m shi̱ di̱re̱ we̱ no̱o̱shi̱ ko̱du̱ mu̱ we̱ daku̱m shi̱ mu̱ we̱ no̱o̱shi̱ ko̱nu̱n di̱ ti̱ye̱ bu̱lle̱ mo̱ di̱ faa kekkedek mu̱ we̱ yaa me̱cce mu̱ we̱ maa naki̱ mu̱ mikin bu̱lle̱ mo̱ ka mu̱ sa sho̱o̱re̱ ka mu̱ maa ke̱e̱shi̱ tu̱u̱ mu̱ yang mikin bu̱lle̱ mo̱ tu̱u̱m mo̱ faa sa sho̱o̱re̱ dɪ ko̱du̱ na tu̱u̱m ko̱ na fi̱m di̱ kwangshi̱n a sang Yamba Yamba. Yamba we̱ bi̱li̱ng she̱ nangshi̱ kar ko̱du̱ mu̱ kun mu̱ nangbu̱u̱r re̱ Yamba mu̱ nangbu̱u̱r re̱ Yamba mu̱ kun kekkedek diyen ka mu̱ ta naki̱n ne̱ mo̱ ka yang bwe̱nne̱ di̱, Yamba mi̱ nangbu̱u̱r re̱ mu̱ mu̱ kekkedek a kam ne̱ nu̱bu̱ we̱ na fi̱m e̱ mu̱ kun ye̱ kekkedek mi̱ we̱ yaa me̱cce̱ mi̱ we̱ maa naki̱n mu̱ ke̱ri̱ngke̱l me̱ mu̱ we̱ nyi̱ye̱ke̱l me̱ she̱l dangme̱ na mu̱ we̱ nangbu̱u̱r re̱ Yamba nang ko̱ro̱ kwad di̱ Yamba yang ke̱ri̱ngke̱l mo̱ kwad ke̱rɪngke̱l mo̱ kwad bwe̱ndu̱ mu̱ yaa yang e̱ ke̱ri̱ngke̱l mo̱ ka tu̱u̱ maashi̱ e̱ kar na maa mu̱ ke̱l ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r a sang Yamba di̱ mu̱ kuwo Yamba wu̱m nunde di̱ nyi̱ye̱n. Atti̱n mu̱ we̱ yim na fi̱m ko̱nu̱n Yamba we̱ bi̱li̱ngke̱l mo̱ na ko̱du̱ Yamba de fi̱m ko̱nu̱n di̱ di̱ bwang ti̱ye̱ bu̱ti̱ mangke̱ na tu̱u̱ kwange̱ a mu̱n sẖi̱n ni̱bi̱ yang de ti̱ye̱ bu̱ti̱ ko̱ mfur shi̱ a butum di̱ bwang ti̱ye̱ bu̱ti̱ mangke̱ tu̱u̱ kwange̱. Di̱re̱ di̱ ni̱bi̱ mbmang ka wi̱i̱ri̱ mangke̱ na tu̱u̱ kwange̱ a mu̱n shi̱n. Ko̱du̱ ɗɪre̱ kuno bwi̱ye̱ di̱ na ko̱du̱ di̱re̱ kuno bwi̱ye̱ ko̱du̱ ni̱bi̱ mbi bwi̱ye̱ ka tacçi̱ we̱ cii mwu̱ye̱ di̱ i ma fim kodu nibin bii buyedi nang tace cii mwu̱ye̱ di ni̱bi̱ yang nye̱ shi̱ so̱ di̱re̱ fir di̱ di we̱ a te̱ti̱me̱ lo̱b di we̱ te̱ti̱me̱ di we̱ na mwu̱ye̱ wo̱ro̱ di̱ nu̱ngku̱rshi shi̱ di we̱ a te̱tɪme̱ we̱ na kubine a te̱ti̱me̱ kar du̱ro̱ di we̱ te̱ti̱me̱ di we̱ lo̱o̱ kubine be̱ yang tacci̱ kubine kubinel she̱ nyu̱ku̱ yang dib te̱ti̱me̱ Ko̱du̱ yang dib te̱ti̱me̱ ko̱du̱ fim di̱ cer di̱ na di̱ maa tu̱u̱ kwange̱ nyaa yamba di̱ to yang nyu̱wo̱ li̱mda a yamba. A tacci̱ bu̱le̱ ni̱bi̱ mmaa we̱ te̱ti̱me̱ ko̱ maato̱ di̱re̱ fiidi yo̱o̱ bu so̱ dɪre̱ fiidi yang nyu̱wo̱ kubine dadki̱n ne̱ di̱ɪe̱ fiidi be dad de̱ faa dadki̱n nkati̱ a kabal Yamba di̱ shi̱ be̱e̱to̱ kar kubine ko̱ ni̱bi̱ maashi̱ o̱ bwang di̱ shi̱ be̱e̱to̱ bwe̱di̱ mbwang di̱ shi̱ mbe̱e̱to̱ katịki̱n le̱ri̱ngki̱n a kabal Yamba. Fo̱no̱ ka mu̱na fi̱m di̱, ka mu̱ maa shi̱ balla ka ke̱e̱bi̱ balla mu̱ maa shi di̱ Yamba we̱ bi̱li̱ngke̱l di̱re̱ fiidi we̱ maa ke̱re̱ne̱ a kar bwe̱ndu̱ di̱re̱ yang e̱. Fi̱m ko̱nu̱n Yamba maa we̱ do̱ fi̱m kwangshi̱n na ko̱du̱ fi̱m mangke̱ di̱ bwang te̱ti̱me̱ she̱ ma bwang mangke̱ na nu̱bu̱ Yamba maa we̱ a te̱ti̱me̱ ko̱ di̱ bwang nu̱bu̱ she̱ li̱ye̱ri̱ng kar di̱ te̱ti̱me̱ she̱ di̱ sal bu̱ti̱ yaa yang. Yamba yang sal sa kwe̱e̱ke̱l she̱ atti̱n mwi̱i̱ki̱n we̱ kwe̱e̱ke̱l she̱ mwi̱i̱ki̱n ne̱ she̱ nta di̱rẹ fiidi ko̱ yim yaa me̱cce̱ mwi̱i̱ki̱n ne̱ Yamba sa tu̱um sa swhere a bwe̱l di̱re̱ fiidi e̱ na di̱ ta kwe̱ni̱ngshi̱ maa nyine Yamba do̱r di̱re̱ di̱, maa we̱ lo̱ na tu̱u̱m ko̱nu̱n ko̱no̱ di̱re̱ kuwoshi, fi̱m ko̱nu̱n Yamba yo̱o̱ kan mi̱no̱ di̱ shi̱ ta dịre̱ ko̱nu̱n di̱re̱ maa yaa me̱cce̱ a te̱ti̱me̱.